Ne, ne maa minyii aro̱ makarantam, ko kuma ne maa ƙungƙo labari ta yiimu gbattam ti makaranta muni ma irin minu yiina laifi ti makaranta to nindang ƙabi ne nin dang ƙabi ti iyaano̱ nasha naa bang'um <hesitation> kuuma ɓayan ne nyiiƙon shaba, noa miniji waro̱ makaranteem don ne maa warƙo makaranta ta iya yiireno̱, ii gbattam shi ya sa, naa minyii waro̱, makarantan ƙo na warƙo ma <hesitation> ƙo na warƙo <hesitation> nda iya biyeeno̱ mina ma a̱boono nen wa ɗeeno̱n don naa minjiji nen ii waro makaranteem ne penuko tta yiiree gbattam ti makarantai shi ya sa na mingi harru makaratam.